هو طبعا جهد بشري بشكل أساسي، بس في عصرنا الحالي إنتاج الفن ممكن يكون متاح للآلات، لأنه الحين نحن فى زمن الذكاء الإصطناعي، فيمكن للبرامج أو الخوارزميات إنها تنشئ موسيقى أو لوحات حتى نصوص، فهذه الأعمال بتكون مبتكرة وجذابة، ما حدنا غير بشرية، فبتكون أتوقع تثير اهتمام الجمهور بشكل أسرع.